<noise> Karazagne kafe amignay aty za sy misy eh kafe sotry, da misy kafe au lait, da ao koa ny kafe misy siramamy, da misy ny sasià siramamy, da misy ny kafe matagniky be io amignazy io, da misy koa <hesitation> masasosaso.